Aminakahy, tsy ara-dalana ty manodikodiky saimbahoaky amy raha rey, amy radio zay na amy tele zay na amy gazety zay. Satria vahoaky io fa sahira mila ty hany ho haniny isanandro, le mbo korontany koa, mbo aolikoliky ty sainy. Lasa vomaiky mitombo ty fahasahirana ty vahoaky.